உருட்டல் முள் என்பது ஒரு சமையலறைப் பாத்திரம் ஆகும். இது முதன்மையாக மாவை சமமாகத் தட்டையாகவும். வடிவமைக்கவும் பயன்படுகிறது அது பை மேலோடுகள். குக்கீகள் அல்லது ரொட்டி மாவு போன்ற பேஸ்ட்ரிகளாக. இருந்தாலும் விரும்பிய தடிமனை அடைய. அழுத்தத்துடன் மாவை உருட்டுவதன் மூலம். அடிப்படையில் இது பல்வேறு சமையல் பயன்பாடுகளுக்கு. ஒரு சீரான சமமான அடுக்கை உருவாக்க உதவுகிறது.